والله حاليا يعني ما عندي وظيفة داشتغل فريلانسر فيعني وظيفة محددة ما عندي بس اكثر هي الترجمة اني استمتع بيها انه من لغة للغة الانكليزي والعربي حيل استمتع بيها